احس انو الحفاظ على البيئة هي الأولوية الأكثر مهمة انو الحكومة تحتفظ بيها لأن ايي- مشاكل تغيير المناخ الي احنا دنعانيها هي مشاكل كارثية عالمية و يجب على كل الحكومات ان تتعاون لحل هذه المشكلة.